<noise> so ngon man kia nyawa ankia wa roba <noise> nanga sinyia to nako tara mungkin nako wa roba uwa nako wa roba uwa na sinyia kan <noise> kawoma teke bobahaya ika manege ankia ngone man nyawa duniaka an kia nanga sinyia jaga de wa ruba uwa kaje wosmoteke ngon nanga emosi.